Fomba fagnaovana lasopy tsotsotra, ampandiveziny malôha ragno, kôfa mandevy ragno, avarigny paty, de <hesitation> kôfa malemy aminjay paty afaka <hesitation> minitry vitsivitsy afaka avarigny aminjay saosinazy de vita.